Karazana lapoaly aminay de misy roy a de lapoaly raiky vaoloagny le fisafisaka kely regny de io ôhatra hoe andeha agnendy andeha agnano fritinà laoka zay de le fisapisaka igny foagna ampiasainay atao menaka bebe de ôhatra ndraiky zay andeha agnano <hesitation> agnano mofo ohatra zao mofobôla ataoko de lapoaly le boribory laligna igny foagna pareigna ataonay de ôhatra ndraiky agnano kaseraoly ndraiky sy de tegna misy agniny aty aminay fa vilany foagna amagnana rano de vita.